Hiŋi mɔ-hiŋi mɔ na, andɔ mɔe, ŋ wa i taa bo-bo mandeɔ kɛmu i ta ko kaa i jɛ i ja, i na i ya mɔɛ nu basa. Booe miana mu i taa? Mɛ ta poo boe bɔ wa. Kaŋmu mɔ mu nu bɛ kɛmu lɔ anu bɔa kɛ nyɔa. Anu bɔa kɛ nyɔa. Anu bɛ kɛ mɛsɛ mɛsɛ. Anua bo bi yɔ mu ŋ wa mɛ ta nu. Mɛ ta nu mɛ ta sɔkɛ kaa. Mɛ miiɛ nu. Kɛ na na ŋ ja, ŋ bɔa bo muɔ. Mɛ jɛ nu. Mɛ na kɛmu ŋ kuŋ na mɔɛ nu basaa. Hiŋi kaakɛ mu, mɛ a nu kaa. Kɛmu ŋ kuŋ sɔkɛ sɔ mɛ mɔnu kaa na boeɔ. Mɛ anu-mɔnu basaa kɛmu ŋ pɛ sinajáa, anu kuŋ mɔnu mande nu basaa, anu kuŋ anu leŋnu basaa, leŋdaleŋ nu, mɔnu basaa. Ŋ kuŋ komu lɔɔ maa, a mɛ nu. Boo mu lɔɔ ŋ kuŋ ta wae nu, mɔ mu nu bɛ mɛsɛmɛsɛ, anua bo mɛ nuɔ. Anu kpɛɛ nu bɔa kɛ nyɔ a bo bi nunuɔ. Mɛ ta bo biɔ wa. Me ta bo mandeɔ. Bo mande wae, ŋ kuŋ ta nu. Ŋ kuŋ ta mɛ nu fɛ. Kɛ ŋ wa mɛ ta mɔ kundukundu mɛ nu a bo mɛ nuɔ wa ke. Anu gbi bɛ mɛsɛmɛsɛ. Anu gbi laŋ kɛ. Mɔ mɛ nu nu a bɔe mu ŋ wa mɛ ta nu. Mɛ taa mɛ sɔkɛ-mɛ sɔkɛ kaa nu. Ŋ wa mɛ ko mande nu ka nu kɛmu ŋ kuŋ jɛa. Ŋ bɔa bo muɔ, mɛ na mɛ mɔnu basaa nu. Mɛ na leŋ bassa Mbɛ naa nu basaa. Ŋ bɔ nu bɛ. Anui basaa na booe. Tɔ gbi bɛ na booe jaa-na booe lɔ kɛ mu ŋ kuŋ basaa bea na booeɔ kɛ mu sɔ bi ɔɔ tɔ mu be anu jaa, kɛmu tɔ bi kuŋ ta jaa. tɔ be kuŋ banda. Ŋ kuŋ basaa mu bea, a amu mɛ a bea. Bɛma sɔkɛ! Ya sɔkɛ sɔe, ya taae bo mnandeɔ ya sɔkɛ sɔe, i be nyiina i bɔa kaamu, i kɔtɛ, i be kuŋ-i be nyiina nua. Bɛma ya sɔkɛ so kɛmu i na i yɛ ya mɔɛnu i ya nu basaa, i sɔkɛ jiia nua, i basaa be ya booe ye. Kɛ i ta i sɔkɛ sɔ, a bɛ i sɔ, bena i kuŋndɔ, a ndɔ jɛ, i ya booe-i bɔa ya bo muɔ i ta i ya mɔɛ nu basaa ɔɔ i ta i ya mɔnu basa. Kɛ ya na ya sii bɛma kɛ ya ta bo mande yɔ, mɔ kpɛma nua bo ɔ, ya ta ya sɔkɛ sɔ. Kɛ i tɔŋ mɔ ba wa wɛ. Kɛ ya na, i bɔa bɔuwa mlonu ja bɛma jafeŋ bɛ i boɔ ɔɔ ya sɔkɛ sɔ. Amu sɔkɛ, ya sɔe, lɔkpeŋ ma. I lɔkpeŋ wa sɔkɛ sɔ, naa sɔ. Kɛ i wa mu i taa booe yɔ. I taa bo mɛ nuɔ. Anda i sɔ nu ko wa koa. Kɛmu i kuŋ taa i sɔkɛɛ ka, i sɔkɛɛ, i ya ka, i jɛ i jaa. I na kɛmu i mɔnu-i mɔnu, i kuŋ mɔnu ka i pɛ. Kɛmu i tiŋɛ kuŋ taa. Ya nae siŋje i ya leŋnu wa, i ya leŋɛ nu wa biia kɛmu i sɔkɛ jia nua. Amu hiŋi mua leŋnu nu bɛ, i bɔnu bɛ, i bɔnu ta leŋnu bɛ. I basaa be a nu ye. Amu ya booe. Ya booe! I basaa be a nu ye. I basaa be ya booe ye. Bɛmãa i be taa-i sɔkɛ mɛ i ya kaa, kɛ ya na. Bɛmãa ya-anda i kɔ feŋda, a bɛ i kuŋndɔkiiɔ. Kɛ a to i lɔkpiŋ kuŋndɔ. Kɛ ya na ya sii bɛma kɛ mɔ mu i ya wɛ ya-ya i lúuɔ káa. Ya i lúuɔ mɛ nu káa kɛnu, ya na. Hiŋi pɛ ya i lúuɔ ka, kɛɛ, ya na. Ko mu i-ko mu anda kɛ i kuŋndɔ-i kuŋndɔkii mɛ ɔ, ya nae, i be-ib-i be mɔnu ye, i tɛluŋ mɔnu ma kpɛɛ. Mɔ be nunu pɛ, anu kuŋ basaa be ya boe ye. Komu ko bɛ kɛnu wa.